Ma olõ-i säänest riisikiitjät kunagi kasutanu, selle et mul hindäl olõ õiq säänest. Nii et ma-i mõistaki üteldäq, kas tuu om üldse vajalik asi.